<noise> Ireo karaza-tanana, karaza-tana misy aminay agny miaraky tana kidy: da tana zakabe izy raha ohatrako Mahabo, da agnatiny Mahabo i Lohagisy, i Abomary, Karimbelo, i Babôky, i Nosiala, ao amile tana- tanan-dehibe faharoy Ilopary, Ilopary izy raha ohatra ke Marondonaky, e Sôsiragna, de ao anatigne <hesitation> ao anatiny Agnakara izy raha ohatra koa hoe tanan-dehibe Agnakara Efasy, tana kidy Efasy zay